E duart më para i shplanj me ujët çë del ka rubineti, i shplanj pa sapun, një her çë i shplajta i shtie një skaj sapun, pak, o liquidu o me sapunetën atë solida e fërkonj mirë duart, i fërkonj mirë, duart, glishtrat e gjithë e pran i shplanj pameta e i ter.